Opii'a tabiriro, opii'a tabiriro bisio tateraeaa, ariiriiabohara roga'a sa paraporaa. <hesitation> Tateraea, tuusitahi roga'a aru paparobohara. Boa'iripai outau bo okuu, basi subui bo okuu haia papau tahii, sa paraporaa sa oteiai takitakihaa'opa agaa <hesitation> o huraaboo bo rasubuu sigaraba. Ee bisio uka hioko'i roiroiiba bo okuu oirare boboa haia uka sito'oibaa, piro aisiabohara.'Abataha, o outau roga'a boboa haia, aga'ire sito'otau roga'a sii'epita sa, taitai'uropa agaa paraporaa, ariabuai paapara'upa agaa haia o taatare'upa aga ariabuai sa sigaraba tapiraarii, ai'o- haa'upa sigaa hioko'i aba'abataa heuaaboo ua aba'abahuara, abahuara uare tuparihuara boa'oohara'. <hesitation> Itokopapita roga'a ii'oo bo papau. Hioko'i tu'uoaroha oo'ore bo tahiri suku'u tahi a riirii- haraaboroo oiraba sa oiraba tatehaaraha, <hesitation> bo ai'o, sa ai'o- haraau oo'ore bisio pita bo paru <hesitation> paru ai'oro roga'a, o aruhe'opa agaa oo'ore oirau oo'ore bisio pita eitahiro'oo au aruhearahuroo.